أكبر مشكل كواجهو العالم حاليا هو تغير المناخ، حيت هاد المشكل عندو تأثيرات كبيرة وخطيرة على الحياة ديالنا وعلى الكوكب كامل. التغيرات فالمناخ كتسبب ارتفاع فدرجات الحرارة، وذوبان الثلوج، وارتفاع مستوى البحار، الشب اللي كيهدد المدن الساحلية. زيادة على الحرائق الغابوية، والفيضانات، و الجفاف ،و نقص ديال المواد الطبيعية و المواد الغذائية.